Yá'a ti itá, yá'a chinango, yá'a huajillo, yá'a polla, yá'a costello koa, yá'a costeño kuan, yá'a arbol, yá'a kuali kuali yá'a tonnro, yá'a pasilla.